أحب المتاحف التاريخية لأنها تخليني أتعرف على الماظي وأفهم كيف الناس عاشوا، واتطوروا عبر العصور، كل جطعة في المتاحف التاريخية تحكي جصة وتحس إنك تتعلم شي جديد عن ثجافات وحظارات مختلفة، تحس إنك تتعلم الكثير في وجت واحد.